Bwecu rahpa bwínmah rahpamah ruá yuhú, raúmah guéhta, raúdzamah buelah, née shdúshamah úhu bwecu ngáhsa, núhu bwecu binduh, núhu bwecu yáchi, núhu dxiahgamah, núhu shcolamah, núhu la´yihmah, núhu garatuh, ruhunmah pera npuhu aygih ñaládzimah, núhudzimah ñaládzimah, yah garalotih náha bwecu, ya xiitu raúmah bizín. shdxínmah chxíucah máanraa guráhguraa, gudxáyigui´chiraa, ruáhan bindxíuhraa raúmah, nin náhaluh shdxínmah rúhunmah gu´dza, nichxídzi rúhun xiitu, hum, ya buidxi rahpa bwínmah rahcamah buidxi nguhla npuhudza buidxi gudzáhan, shbachximah dzitáh buidxi raú bwín dzitá buidxichxi ya nin náhaluh ráhcamah mole, náh. ráhcamah dhxín dóh rahcahmah, nin shcadxichxidziluh guhunluh buidxi, núhu shiyiih’ma núhu shchxíhugamah, núhu ñáahamah. Pues garalotiu dzi náha buidxi, dhxídhxi garaloho náhamah, núhu shchxíhugamah, núhu shiyiih’ma núhu, ñáahamah núhu, ya dhxídhxi shca´ yáhnmah cada hora. a las cuatro de la mañana las doce del garóldah guéhla, shcáha tuhbi gucaha yih, shcáha yáhn dhxídhxi, <laughs> nin náhaluh láha dhxídhxi bacáha yáhnmah chin babáhan. dhxídhxi shcáha yáhnmah shcá tzí, guéhla shcáha tzíbi tuhbi, shcá tzíbi chiopa guéhla shcáh yáhn dhxídhxi nguhla, dzá garóhlda guéhla, shcáh tuhbi gucáyih. shcáha tahpa gucáyih, núhu hora láhan yíhcamah porque dhxiózaa badziáhan hora láhan yíhca dhxídhxi shcáha yáhanmah, burragah nin náhaluh ruámah dxídshi riámah dahán. rdzáhaneh bwinmah dahán ruámah yáhga ruámah cwa´han ruámah gadxé ni shcadzi bwín rdzáguabah burrin núhu burra nagáhsa núhu burra gris, núhu raúmah dxídshi raúmah. cwa´han riáhpamah lóoh dahándzi raumah núhu tahpa ñáaha burra núhu dxiahgmah Nichxí naha burra máangah ruámah dxídshi, raúmah dxídshi ruahmah yáhga rzíbah bwínmah riáhbah dahán raúmah cwa´han raúmah garatih, náha núhu palenca. shca´dzi máan do´bah réhe mazcáhyi, tá máan, núhu tahpa ñáhaamah, núhu dxiahgamah, núhu bizlóhmah, núhu dxíi mah, núhu ruámah, núhu la´yih mah raú, ráumah dxídshi. raúmah cwa´han shcáhadzi mah do´bah, do´bahchxi radxúyin, réhen mazcáhyi, néhe dxi´yi núhu dxi´yi néhe bituhunmah nin guróho nin ya riámah dáhan riahpamah lóho. dahán raúmah dxíshaaraa, shícah cwa´han núhu lóho dahán raumah, per bituhunrumah que burra núhu tahpadza ñáhaa dxi´yi, nuhudza bizlóhmah, núhu dxíi mah, núhu dxiahgamah. núhu, ruámah núhu garatih, ya núhu máan mulinin caféyinmah núhudza shchxíugahma raúmah guéhta raúmah cobah riá riá astáh shbuihin ruá yuhú rie taumahn Núhu shchxíuguinmah, shiyiih’ma, núhu ñáhaamah, mm, núhudza máanin tatara´dxin, núhu la´gumah shñáha ríhinan shca´ la´gumah bwín, rabirabah ya del gu´cah dsháhanmah. bwín mala nichxí, ya chin shcaha la´gumah núhu cosa buena néhe, núhu chiopa ñáhaamah, núhu shiyiih’ma, núhu shchxíugahma núhu, nicxhigah náha tatara´dxin, un, bwichigah. raúmah cosa dxaabah riúbui dxi´yi, riúbui burr ni´cu nichxí raú bwichi nichxíchxi yíhcamah fuehun, shí nashñahachxi náhan ya ca´cahdzi lóho dhxíaa, rial tíshi dhxíaa. shca´cahmah, ca´cahdzi rahmah guéhla núhudza chiopa ñahaamah núhudza shchxíugahma, núhudza shiyiih’ma, núhudza biu´dzi lóho gi´uh ria taúmah bweelda shbuehemah. bweelda ca´gutuhldin lóho, ñizah raúmah ya bues pompiuin rúhun dídzimah la´buemah núhu chiopa ñáhaamah, núhu chiopa shiyiih’mah, núhu shchxíugahma núhu. nichxí nagah biu´dzi, gun núhu gun chiopa shca´chumah núhumah ya´chimah ya núhumah la´buemah núhumah grisgamah, radxuyimah ráhanmah. Shbachximah bwín biñíhi raúmah dxídshi, raumah cwa´han de nichxí rahpa bwín gun, néh chivagah rahpa bwín per dxibi nadzíhinmah riataumah lóho dahán, núhudza tahpa ñáhaamah, núhu shcolamah, núhu dxiahgamah, núhu dxíimah, núhu lóhomah, ya nadzínnmah nadzín dusha chiva, riahpamah lóho dahán, raúhmah. dxíshaa raumah rdzucahamah lóho yáhga, rdzuhucamah, nadzín shinmah, nichxí sgui´ bwín lohomah, tantu nadzínrahmah, bigu´dzigah náha máanin nin. núhudza chiopah ñáhaamah, núhu shchxíugahma núhu shiyiih’ma, npehe rauhmah dhxóbah, ñi´zah, riataumah lóho dahán chin núhu guiñaáyin, riagahchxiushima. yíhca ñi´zah raúmah dhxóbahchxi nichxí náhga bigu´dzi, ngulbwihdzigah riataumah shchxídhxi bwín, riatéhemah láhan léhe nin náhaluh, fuehumah dxigah chxíu. bashádzichxi náhamah, nin náhaluh, núhu tahpa ñáhaadzamah núhu yíhcamah ruáhmah raú dhxídhxi nichxí nágah ngulbwihdzi Nin náhaluuh ngulbwe´tagah shtáhamah shí do´pah ni´cuchxí dzituhuroo shchxiáha dzóbah ngulbwe´ta dzichxídza ruhunmah daño, raudzamah chxíucah. máanindza, dhxídhxiraa raumah, nichxí náha ngulbwe´ta, bwe´ugah núhu lóho dahán, riéhtamah ladah guihdxi raúmah shchxídhxi bwín raúmah, tahpa. ñáhaamah núhu, dizgah yachidzamah dzigah dzigah bwecumah, núhu dxiahga, núhu lóhomah, núhu bwe´u gah nichxí bah, dxuáhan bindxíu núhu bi´tuhnmah. ya gudxáyih gui´chi gurohoruhmah, ya guráhgugah guróhoyinruh guráhgu, guchxia´dzi más guróho, guchxia´dzi shcáha tíshi dhxíaa, tíshi dhxíaa shcáha guchxia´dzi,. ya guchxia´dzi nagáaha shñáhamah, ya gudxáyih gui´chi shí grischxi shñáhamah, ya nigual gahca náha dxuáhan bindxíu, shñáha shñáha bidzah núyinmah. jajaja, bwídzii da’ca núhudzamah lóhoñizah ruá gi´uh, núhu tahpa ñáahamah, ya rchxíedzamah rchxíedzamah rdzámah ya nigual gurráhn nagáahayingah shñáha. gurráhn lóho ñizah riú gurráhn o chin riahbah ñiz chxiaa riabahramah ruá shca´yih rdzámah ruá néz Chin tídxi ñiz chxiaa dxigah dzáha cuáha gurráhn lóho néz, nagáamah núhudza tahpa ñáhaamah igual rchxíedza rchxíedzamah rdzámah, ya bwel’da núhugah garatih. bwel’da dziáhan láhamah núhu, núhu bwel’da biyéhe raumah gwahgadzi, aygui nadúshamah, beh ay ñáhaamah ay, rdhúbi dxídxi láhanmah, rdzáhama ruádzimah. núhu raúmah gwahga, ya nin náha bweldia´za guroh rohomah más chiopa metru náhamah, nagáhsa búhumah ya delah gua´c mah bwín del gináz b´win lóhomah. rcáha yáhgah mah bwín, shchxíbi duhumah bwín, per aydza gidushamah, nin náhadusha náha bwel´da dzióhobah del gaúmah bwín dza´chxi bah shvenenumah. ahchxi buel´diagah, aydza shí rúhunmah, buel´diagah, moscó náha nichxí más guróho per ahgui dúshamah moscó ay shí venenuh nuáha moscó ay shí ruhunmah. nigal guinádzu bwínmah núhu baduhundin nin shcáha pur lóho dxiáa réhemah dzíyin, yachinmah ya shá nichxín shñáhamah, shtóhoyinmah gu´dzidzahan chiopa shiyiih’ma. núhu chiopa ñáhaamah, núhu shchxíuguinmah, núhu pur lóho dxíaa réhema dzínin nichxí náha baduhundin núhu shchxíuguinmah núhu Nichxí náha baduhunda, shoobigwah nagáhdza búhumah, del gaúmah lác ha bwín, nayáhn raúmah dzigahdzi rahca bwín guah ráhca. bwín, chin raúmah bwín igual ñísh´u, nayáhndza raúh ñish´u, lac bwín, gudzií lac gah, gudzií nagáhsa, núhu gudzií nagáhsa, nadúshamah buehl. raúmah lác ha bwín, nadúshamah shícah rahca bwín, dxuáaculagah, dxuáacu núhudza bacuhu núhu bichilinga núhu, ruhulda bichilinga guéhla, núhu buéheltadzi. lóho ñizah del yíc chuhuteheluh lóho ñizah, shdxídxu chxípamah, ñáhaluh réhemah ríhin lue´rdzáhabimah láhan buehla, ya nin náha gutuhúldin aygui dúshamah. lóho ñizah gahca núhu gutuhúlldin, nagáhsin shñáhamah, ya buéheltadzi nagáhsadzamah, bidziín núhu dahán tahpa ñáhaamah núhu, núhu yíhcamah, dxíimah, shcachumah. núhu shcachu bidzíin, ya delah nin náhaluh caréhe ca´dza gu, gui´dxaha lóhomah raúmah chiva raúmah dxi´yi, raúmah guináaha dza rauhmah. Nuhugah tuhbi máanin laha buédzu, raumah guiñáac, shtéheta tehemah zee´ guiñáac, nichxi náh ruhunmah mala dahán bahyi, nichxí náhgah buédzu. bwe´dzi, núhumah dahán bwe´dzi róhomah dzigah dzi níhin riurah láhan jaula bwe´dzi chxí núhumah dahán, ñáladzimah buehel garecaha bwín. gaúmah bwín, lóho dáhan, bwe´dzi núhu, réhe rehedzin réhe stóhomah tíshimah culor yachindza shñahamah, núhu biyhachí réhemah ríhin láha bwín, nabahbah. astáh raúmah, chin naltáha rbuihimah chin naldah yigual gahca, dzá chin riábah ñiz chxiaa, shbuihi biyhachí réhema ríhin bwín, ya ngulbwe´ta, nin náhaluh. núhu tuh máanin laha chíza, yachimah núhul roho shcolahmah, tahpadza nahamah núhu ruámah, núhu raudzamah dhxídhxiraa, dhxídhxi raúmah, núhu gwahga,. núhudza tahpa ñáahamah núhu yíhcamah, núhu ruámah, eheh nin náhaluh raumah del tzibah shguéhtal buehl tzibah shish shcosaluh. riátauhmahn, igual bizín ay núhu tih shí tzibah luegu raumahn riumah lóho shcomidaluh riumah